Dunsi'a n boi sakua yizuo la puan, tu tari sakua miŋa mɛ, tara goo-baa, tara gigenɛ, tara baa. Dunsina wa de la dunsi'a n tari nu-iisi bii na-iisi kãara gee tara nyina. Dunsina n boi sakua yizuo la puan.